قبل خمسين سنة اعتقد الناس جانت بالاسود والابيض يعني جان بداية اختراع التلفزيون والتلفون ممتاكدة يعني بس اعتقد فراح اعتقد راح احب اعيش بذيج الحقبة يعني وخاصة احنا يعني بلدنا جان بقمة التطور بذاك الوكت